<hesitation> ndithii siiyoma wune siiyoma iduuma-wuu iduuma idockani iféé isisi ma la dé. wongonowu wune wune nguyima wune yick nini, wune nangha an riibe ma langhi. A la diisilé riibe nsuubma, asa kaji fu lhockjé. Faa a la docké fuu nduuma roometu, nangh maa la a la boode foo a la bhuugatine. <hesitation> baaronenowu, wune ii ntaagne nkurma lé a la dééme, lhaasi tangne bérima, jongu mune ntaagne mmati-maatame mune bééghine, nanghma a la boode, foo a la bhimbir. Mbon siiyone ndéénowu idi nini kilinghkong, fune laasi bhungh na. Nangha bhungh ghune bééghine nanghna a la boode. Wora béé aboodeni mbééghine, sa dhééyi thaape bhunghangh. Ngnitima-a-la-worama doodune ghune a sa bhimbir, doodune ghune marima mune a bimbirni, doodune ghune ibuughati nini, nangha, a la laasime ngnitima, a sa dhuunu nangha an bhungh ghune mbéghine. Bhiiré thuubu thiindane ngnitima dooduma. Mbéé lé siiyoma wune ifu aliminta wuu dhoodoma.